Fomba fanadiovana fitaratra ndreka malaka anao gazety an de lomanao anatina ranon-tsavony na vovo-tsavony an, de apetakanao amle fitaratra maloto de avelano cinq à dix minute akeo iny, de kosehanao amle gazety napetakanao iny an, de avekeo am'zegny anao malaka gazety lena tsisy ranon-tsavony an de iny hamafanao ananjy an de farany am'zegny an fafanao aminà chifogna madio